Nyowe ndagira nti omuntu oraabarenda kwebiikira akasete, arenda ngu kamuyambe mu bwire bwomumiisho, aine kwegiita mubibiina, ebyahamwe, bakeekungaanya, oba ni buri Sande mumwebazo, bakabaasa kwebiikira akasente aku baayebiikira kakabaasa kubayamba mubwire bwomumiisho, haakuba waaba oryomwe tokaabaasa kugira ngu okikore gye nk'oku okaakikozire haakuba orabaasa kwemerera ogire oti buri Sande turenda kubiika enkumi ibiri ibiri mubiike enkumi ibiri ibiri yaaba muri abantu ikumi omanye oti twine esente ziringana ziti, konka wooryomwe tokaabaasa kugira ngu enkumi ibiri ezo okaabaasa kuzibiika, orazibiika munju orenda omwonyo, ozibiike munju orenda parafiini, nikwe biri bisyo.